E hoʻomaka me ke ahi kūpono, ʻaʻole nō nui ke ahi a ʻaʻole nō ʻemi loa. E hoʻoluʻu a waiho ka iʻo ma kekahi kai e hōʻono ai i ka iʻo a palupalu maila kekahi. Hiki ke hōʻono i ka iʻo me ka paʻakai Hawaiʻi i mea e momona ai ka ʻai. E kūke mālie i ka iʻo a huli ke pāpaʻa maila kekahi ʻaoʻao. E hōʻoia i ka hoʻomoʻa maikaʻi o ka iʻo i lawa a mākaukau e ʻai.